Hispaaniast om <hesitation> jo peri sis <hesitation> sääne traditsioon, nigu härävõitlõminõ vai sis ka hää iist ärq pagõminõ. Tuu om niimuudu, et inemiseq juuskvaq müüdä huulitsat ja häräq juuskvaq näil takah, ajasõq näid takah.